<hesitation> manfaat ni sabun kan, baen pahias ma i baen pahias ni badan kan sian so ilang kuman kuman nai kan maridi iba mamaen sabun ma sannari alana madung adong do teknologi sabun i kan molo na jolo kan inda dong i alak na jolo marsabun baen aha ma so adong somgon sabun na kan i gosok ma kadang tu batui kan songoni sajo dei molo sannari kan sude ma pahias badan pe sabun pahias bagas pe sabun pahias piring piring songoni pe sabun sudema baen pahias ma sabun i kan molo najolo inda dong i ba tai alana sannari dei sudena marsabun ma itakaa so ias badan i kan so adong saotik aha harum harumna i kan inda inda na muap tu hiba akkon marsabun ma iba sannari maridi marsabun sude ma molo ipe beda beda do kadang sabun nai molo adong sannari sabun tu muku ono sannari sabun baen obuk molo sabun baen obuk goarna sampo inda sabun sude marbeda kadang adong khusus sabun mambasu tangan songoni ipe beda beda <noise> produk nai sanga dia beda na inda uboto tai tetap adong do gujo nai i ligin ima sabun kadang kan.